Qorenii kesan issa sunii ak ininii tu, iet kesan sun dadeera aminen lillah murra mal ininiin sagale kabeteet won ak